Ka daxa masei a du gana dador wana a inangaming ziragu wana vatamaaiang la maskana bing mun bina zindia iriyat nalik <hesitation> iriyat kari la maskana <hesitation> a naalik eria ga maain masing adu a- ubing xari dit faras puzaa xa a mun <hesitation> auravin ndi vabalas a funalik ka varas <hesitation> a mun fara maxus di varas ma ubing xa varas a funalik di varas a populeisan kari xa wuzaa laaxur <hesitation> wana rataamaaiang siragu la mutaan a kari la maskana mun mbina iriyat naalik <hesitation> ga rean masing adu a ubina xa varasma inangaming siragu masing a du <hesitation> dina maas taain fakilaan a mun saan a kar ma dina maas fabalos a mun saan kanaaf kuna a lugaaut ang a mun funalik faaxur naa- naandi ari di balas dit balas puwat <hesitation> dina maas fabalos a mun saan kanaaf kuna raiziaarang fakaaf a funalik faaxur. Dina maas fabalos a mun saan kanaaf kuna a lizang a rexaazing sinaandi a rexaazang sinaandi ma a ze ra wat a ze ra wat saan kuna iziaring ndaxa ai- aiziaranf sinaandi xana maas daxa iyaak ga rein adu la muraana <hesitation> ten iyas la muraan <hesitation> lamur kana gaat a nun saan laba xana balas masing naari ga rataain a gaaman sindia xa wo- woxat poxin faamumuring la- la taaun sindia ma iyaak a zaan laba ga a nangam dina maas gabalos fakaaf a mun skul xaan maas daxa viraa vara varaviraaiang sina mun titsa xana maas daxa <hesitation> xuna vabalozaang a funalik faaxur ga rein kari ri- kari iriyat sindia a funalik faaxur xa varas <hesitation> ma a mun saan kari ga- ga nangam dina maas poxin fakaav a mun skul <hesitation> dina maas poxin fakaaf a varavivaai ang ila <hesitation> am- marana mun uva la mun faal a boi xana maas puliwat kuna dina maas Firaai va kaaf a funalik kuna dina maas texaas saait pana a ling a bina kuna a ling a bina xana a variaar vakaaf naandi. Dina maas texaasin a laaif sinaandi xa masing faa ga nen a mu taan a kari a <hesitation> a funalik ka mo varas. Mu saan ka iriyat sindia xait na buraang balas daxa masing ma la mut taan kari <hesitation> dina maas inam inam a mun piran sindia dina maas mangam daxa ma woxin a mun saan fakaaf kuna vaziaar vakaafang a mun populeisan sindia a naalik la mu taan kari xa varas marazaat. Masing dina maas fabalos a mu saan kuna vaziaar naan naandi. Dina maas texaas anga wana naamba waan step sinaandi la maskana a mun rabaraau zinaandi dina maas texaas kalaak pana rabaraau zinaandi ma lamur dina wat. Ma la muraana a raan dit laba wat dina maas texaazin naandi inifaa <hesitation> pana vuna a raan lamur xari ga naxaam a mun <hesitation> a rexaazing sina mun mono xana wat ndia xa ila bina iyaak ka- kana wit sapos kawit di a <hesitation> Viraai fabuza naandi la mu taan akari a mun taan a kari zaait a ka dina maa ten a du a rexaazng sindia ila bina xait ka a rexaazing sina mun mono xari xat paamuwaiyang ka ndia masing ma dina maasten fakilaan naari <hesitation> ma dina maas rediim a ka a mun funalik kula kula kula mun taan mur dina maas rediim fakaaf ka naandi la mu taan a kari dina maas poxin faulin a mun saan ila bina xalaak kuna naandi dina inungmung dina a nang dinat nangan fakaaf a mun saan ila bina ka maas texaas kalaak pana mun saan ila bina a laaif ila bina dina maas texaazing ma lamur dina wat la maskana mun saan faa ka wat lamur la muraana naandi pana vuna dir rataain bari masing a mun <hesitation> iziaring sindia xari la mun taan kari xa <hesitation> senis <hesitation> kawit kaarik na masing a du a xulmua zindia xaipiyaat. A xulmua xari xa malik ka ma mun laaif ila sina mono xari xaf puwaf ka masing ma iyaak ga raain asu iyaak la <hesitation> muraana ten iyas iyaak a <hesitation> lauran sindia kana <hesitation> maas sot faamut a pira zindia xana <hesitation> mbas pana mu saan a ubinga dina varamangat soxof iyaak a pira <hesitation> dina varamangat pana mun se ra zaan naadi woxin ka laba <hesitation> iyaak a pira pana vuna iyaak a populeisan sindia xari xa mo varas marazaat <hesitation> masing ma iyaak a zaanlaba gana dador wana iyaak <hesitation> la muraana ten iyas a ubina xana varas marazaat iyaak a pira em a ubina dina varamangat soxot a pira pana vuna naan ka vabalos <hesitation> a funalik saaik ka varas kana soxot kana varu funalilk pala mun pira. A pira dina maas tamaai daxa xa wana la mun taan a kari kuna lamur naandi zaait dina dina rexaas pana mun pira zinaandi ma dina <hesitation> zindaxa lamur.